شخصيا أفضل أن أجلس على الأرض عندما أكون وحيدا و أفضل أن أجلس على الكراسي عندما أكون في إجتماع مع العمال أو مع زملاء العمل ربما أريد في بعض الأحيان أجلس على الأريكة عندما أكون مع الضيوف في البيت.